Inson qaror qabul qilayotganda o’z bilimiga, tajribasiga, emotsiyasiga va albatta sezgilariga tayangan holda harakat qiladi. Sezgi bu yerda albatta katta rol o’ynaydi.